Наскро аввал хуб мешӯянд. Баъд онро бо об дар дег меандозанд ва бист-си дақиқа мепазанд. Метавон ба он сабзӣ, пиёз ва каме равған илова кард. Пас аз пухта шудан, онро бо нон ё биринҷ хӯрдан мумкин аст.